Reto aby ñy karazany ñy voninkazo: -ñy rôze.-ñy lily. -ñy tilupe. -ñy orchidé. -ñy viôlety. -ñy pétunia. -ñy marguerity.-ñy tournesôly.-ñy zerbera.-ñy kamelia. -ñyii jasmine. -ñy frezia uris lavande.-ñy mimôza. -ñy puvoane.-ñy hortansia, mañôlia begônia. -ñy raketa.